Oime guirareta pɨtu yave oyembiekava, jukuraï jaereta ombaeyuka iyeɨpe, jaeko kuareta, surumbukuku, kaure, ñakurutu, jaereta oime guinoi jeja pɨtu peguara, jokuape guinoi mbae puere